टेक्नोलॉजी वरवीं आमच्या खासगी वावरचेर नजर दवरोप। खूब फायदेंचं जाऊं येता आमचे बोल्लाइकेंचो संभाळ्ल करुंक। आमकां आधार मेळटा आवई बापां आपल्य भुर्ग्यांचार नजर। दवरून तांचो बरो पारामोस करूंच येता आमची राखण। करूंच येता पण हाचें वरवीं आमचो खासगी वावर करुंक। आडकोळ जाऊं येता आमी स्वत साधुर रांवचें बोल्डेक। सगळें टेक्नोलॉजी चेर सोडून दितांव असेम करुंक फावो ना।